<hesitation> hannde hannde kaa no potirmi yidde ƴewde filmuuji nii, miɗe waawi wiide mi ñallan miɗe ƴeewa. Ka arannde kaa fuu mi lelto jamma, mi finii beetee mi yahan mi ndaaroya jannde ngura'aana mi jannga e defte mi jannga. E walla ɗum nii ma mi yahan mi yiidoya e giƴiraaɓe am ñalooma goɗɗo, ñalomaaji goɗɗi mi yahan mi yewtoya.